מ'וועלט זיך אויס א שטילע רואיגע פלאץ וואו מ'גייט נישט ווערן געשטערט, מ'זעצט זיך אראפ באקוועם, מ'מאכט צו די אויגן און מ'הייבט אן אריין צו אטעמען טיף און שטייט אריין און ארויס, מ'זאל פראבירן צו טראכטן פונעם אטעמען און פון זאכן וואס מאכן פרייליך דעם מענטש פאר א פאר מינוט.